Ndo kuxhii ndo ku ku xandoka xakada ngué, kada nduan xandó akuxa di'á inka kiti luxhi xakó, ndeyo xandó ndando kondandoyo ndé nridá, nrida ngueno kokoto ni ya'á yo yo induado koto ni ya'á ndua nduando, no no itú nguichi yo'o nduando koo xu kidá xa xaxtu xixa'a kayú ndeyu xandó koyo inka kiti luxhi xaluxhi luxhi xanlo kondungueno ñanixako no microscopio xhikondo xuku nduan doxa'a kayuxo inka tiki luxhi xukundeyo xa xaxi, xaxi iin kikuii inka kikuii iin xu kida xa'á kastu xandu nduando nguendo nguendo no itu no nrayó no no kotoni yuté nguichí yo'o xando nduando.